Tuga wul wazani wazani tuga wul ni dardr zin su komai wai sai dar twul kotoha kuma undar zhindi apirguya wahala ata kuradari magu ya wahala ta kuradari darma dare zindi dara siya ha iyarnani far sa wahala ato, kura mur diya tugu wul ni iyan na azi sa wahala ata teri mur tuga wul ni tuga wul wazani dardi ndusu wwa dardi ndu sui yaya wa yarye dardi ndusu wa dardi ndu sui yaya wa yarye mayar kli yarto sun hakur tuna akwi sagurai diya ka hyel nggar tugur rryarna tea hyel ngyar tugur madar manna ka hyel ngyar tugur kagur hatituva akw sangwirai ka gur sunur guri wadja daja darn ndu ndu su wai ndarndi ndu mualizu wai dardi noti madi wai darndi ndi su matsidarwai dar ndni papu wai dara mara ngi adzi papu kuma pupur ada lealitudar wai tuga wul ni papur adiya kalitudur wai tuga wal ni papur adiya kali tudar waituga wul ni papur adiya kali tudar wai tugu wul waziya arni dama madar kuli dara tsunga hakwir tuna wul ahani tuga wul waziy arni ma hyel wa tu budari tara sungwa hwakurtuna akwi fir kadar kutsi alaga yimmi madar kull ka kuti mwala tudar kuti mvalar dar nam da ati duvai kasonta nadar kadar suma ka sumga wazar nheh tuga wul nhi waziyanheh tuga wul ni muahie madar ada ngul hgul mamadar ada ngwngal ongira mama dal an gird salar ma arpu dara luka luga wul nazahur nhih waza ni mu hyel na don mwala namda tudar kuti ma hyel na dari tuna hyel nadar mu ala nam da madar. Darar sunur dari dara n ɗzir ɗari dura sungwa ɗlawar tunɗ tara ti duvoi madar kuli dara sunini ma wazar kuli kadar bwani ata gura dari kuma dar kuli waze ga wul ni waza tugu wul nhi ma darta kli tuga wul tudar ahanini ɗara gasu nkwumar ga dar bwanai na kumari aya da akumar adiyadda nazu tuga wul ni ma ityel wul udar dara siya hahut tunai atiah sangarai dara sunwa hakur ntudai aika sangurai nam da kadar tsatah lamor phuf kadar puhor aiaga nda kutsi alaga yimi ka puti bini ata ngulam ka kotsinta alagu karir nheh ka munnanta anaglic ka buli kagolar paktar laga kadar ha kadar puallaga akwa dakwatir nhe tuga wul wazar kulni lahumari dara muar kitsi ana gu yimi lakumar a kutsunta aloghe ntasar nheh kadar vianaghe tugadu wul ahani wadziyarni tuga wul ni ma hyel nadari lakumar aka ksunor dari dara kar ahwa dzar dari tgada wul wazagarni ahani tugada wul wadza ni an andul dar. Nni sur mu wai dar di muali dzhhai wu dardi ntsidi wai ka suya pwati kiviak suya bwati tudari tuguda wul waziyarni tuya da wul wadza darndi zundi komai wa daramular nzdi adzi papu papu ma adiya kal tudar ma wai dar nzidi a purpu ma adiya kal tudar ma wai dar nzidi apur wadja tuga wul ni wadza hani ga pura tudar kka kitsinkta ladar mal ka kotsinta adadar kotsai ka pwi aladar mal ka kotsinta dadar kotsai ka pwi aladar ɗuvai kadar sumai madar kuli ai iyarna sa wahala ata kura yar iyarna sa mbwanai ata kyra dar dora yaka sunini tuyora ngyar iyana ngyar ya muar hahur iyarna akwi sangurai ndudar wadza tuga wul tudor ni ka hyel nadari burkar dar ka hyel nadar iyarna sa bwani ata kura yar iyar na sa wahala ta kura yari hura yari tuga wul tidar yarana suni and duvir nhhi yar ana suda ana iyama madarnu sad oni mamadar anga sudai wadzar na anga suda mamadar abada ga datsu ka ya nkwa dakwai ka ya ha dzi da tuga ɗa wul ni tu ɗar ya ka ɗzavar daku mmamadar ma anga nnsuda wazar ma angaso ɗa madurma adanga suda saraka sunir dari dara tiduva ku sun tai anagu dora nti suni ka sun tai ana ghe waga dardiyatea wawo wai tuga wul wadza ma modar holi antudar ya, wawo madar kul dara nlungwa kuti mwala kaya kudulrati ka n nnadar sur suma ka ya am pani kanadar sor dar kuni. Darma tuga da wul waziryarni waza tuga wul ni wa ɗza darn di ndu komai wa dar ɗi ndu komai wai ɗar ɗi ndu komai wai ɗar ndama komai yaya dar zundi komai mai n ɗu ɗar uhur ɗa ma hyel naday ma hyalnadar sudar dora sungu vuti ntun nheh akwi sangurai tuga nguzi ya wa ko waɗza atu bwari akwa tudar a wadza yo nduhu tudur kamu a nduhu ba tudar yapur da anti hyel anagu tuga da wul ga nduhu waza wa ka nyar waza duye aɗa mpwa kunyar nɗu nya nga diye ama daarmu dara ka wayor darah ah waja adiyaka wazo dara su kutu suu ka na waza kadur nkafu kadar yar hta kuradar darend ha ga dardi ndhi wai wazalaka wuzu laka zur tuki akwa wando katuni ki trttsi anari ani gu tsarnar mal gu kutsintanar halurni ani gu hatainur papai ni gura tara akwa ywii abu tuga wul ni waza tuga wul ni madar kuli darma dora sonwa naga suda mamarari tuga wul ni tugada wul waziyani ɗurmo dara na nheti. Suɗa ga nga suda magu nga suɗa ngasi ya hur madar nheh nini tis u bwa inta teurarda daara son dakur tura alo songurai ndughe ah ah wazar ni i nidaku diya nda wazar nheh ni daku madar kul dza dara hakur tura akwi sangura nndu ntewarar mana nduga dara hakur tuna akwi sangurai ah dara hukur tura a usuai wazo tuga wul ni darndi komai wa durdi komai ma diya yaya wazarndar ma dzar ndi komai mai to mbihiwa ni ga oai sa mu tuga ka sudai kasuni ma gu stwi a lalaba kur kadar yan nga duga mul ni madar kul ka nya nga antudadara sa wohala kadatn ndha pur dora sa bwanai dara fara tura kalir dkulmuala. adzi tarata karuc muala dza fara taraditi kwapwar kul mula ni tuya wul ni.